Samy misy antogny hitiavako azy gny fitanteram-bahoaka ndraiky fiaragnah <hesitation> manôkagna satria samy misy tombotsoa ,fô za-ka za ka managna tômobilignah manôkagna, tômobilignah manôkagna tiako indesigny satria anatigny raha agnah zah magnano le raha tiako atao ndraiky mandeha amin'ny tagny tiako andehagnana <noise>